makanan ma paling moda laboku caruna, rangina kaere kandeni oi mangge labo karamba mene, moda ndawi wali siare, bahan raunde moda ncera, pala kajabae, siare. Kalo cara ndawinde bune kandep ni, weha karamba, karamba mene rau weha aka motika karamba meneka leteku siare sampaisi mangona, waura lete uluni sebelum memang dilete wi'i romom badouni, lete romo. Na raka dekamu waktu ne'e ngaha wea satoi toi siani cango, tau ditabe. Nah edepeni, wau ede kalo oi manggende weha aka mangge, mangge rauka ndende umur rau siaka, ba ne'em wehare wi'i dua wura tolu wura tiloana iha rau, na weha weha sancihi kaina, de pua weha wea oinde depara noro kacaba, tau pataha caru macie edepa, ma paling hanudeni ma sederhana lao pa ma, caru.